پورکوپین تہٕ ہیج ہاگ چِھ پنن پان شکارین نش بچاونہٕ خاطرٕ مختلف دفاعی طریقہٕ کار استعمال کران، یتھ منٛز شٲمل: کوئلز تہٕ سپاینز، گند، رنگ تہٕ باقی۔